ओक्टोपस एक अशो जीव छे, जो की मात्र समुंद्र का नीचा की तह मज देखाज मिलाज मतलब। और वो आट हाथ पाव रह जो उकासे वो चलज, और फिर हे तो वो छोटा-छोटा नकल लिये, प्राणी नकल वो सिकार बनावज, खाज, और मतलब बड़ा-बड़ा जो जीव रह। उनसे बचना कालिये, वो अशो गड़ा नमन जाएँ न छीपी जाएँ। और फिर महासे मुँ निकाली न ओको भी सामनो करलेज। मतलब आपनी बचत कालिये, और जो छोटा-छोटा जीव रह, उनको अशो पंजान से पकड़ीन, आपनो सिकार करेज, और आपनो पेट भरेज वो, इस तरी।